Russia haste khe chini hayung ni jotonisai kotor haste. Aboni bagwui no o haste o hatai rwgwui nokbar twuibar belai no ferlai o. O haste o bisi kwrwngwui kwchangma tongo tei borof klaima jaga kwbangma tongo. Uttor russia jemon siberia hai jagao bisi kwrwngwui kwchango tei borof klai o. Central russia jemon moscow tei saint peterberg hai jaga khe tesa kutung jaga. Dokhin russia jemon black sea hai jaga o khe kwchang bai kutung bo tongo. Purbanchal russia jemon vladivostok hai jagao khe tunglulu kwran tei watwui bo klai o. O haste ni nokbar watwui no bujinani belai kuthuk.